Ny tena fihoanin'olo a Peroa agny zany e da ity cevice ty io zany mihina an'io aby gnolo ao. Io da fia nandrahoa amin'ny manitsy natao anaty na ranon'ny voasary makira nasia tongolo be mena, asia tsako da asia avao koa blé